kenda na ŋarakinda bgoke likaŋ lo i meda naŋ di ŋojik kaŋ kulo a kenda yala mede niyaŋ na 'dok bge ko ka'dolak kata logon bubulö 'doladu kobgoŋ kuly ti kenda

kenda niyo na a ŋarakinda kega parik i jur ni i kukuju na ŋojik kulo anyen tu ŋerot i kenda anyen pupujö kitajin nagon a na'but anyen tögu 'börik

mede niyo na a puundö naŋ di yi bgoke katani ti ŋutu bge i tojulin mede kata ni

'de'ya na gurusu yi beŋge na a ŋo' nagongiti a na'but do gboŋ ko yinikindö ti gurut könuk kune kata

kimur kulo jore 'boŋ miindi naŋ di ti nan totoni' yi tandaruwa kata 'boŋ ko nan miindi lupöddu kata yu ti man mete met kode lele' kata logoŋ a lupöddu kata yu anyen duŋun kaŋo kode' nan leleŋ

kobgoŋ ŋutu a denda ret lo sukaria lo suluja dinyo a na'but nagon ti ŋutu luwalet lo kodo temani tema daŋin murek i yapa ni

ŋo' kune jore nagoŋgiti wate kune a ruköki' konda kune nagoŋ koo pupu kune kegga togeleŋ na di wate kune 'bakan na gboro'

ŋo nagon 'nnyanyar parik na a kulya ti derja na 'döti un nyanuar parik

ŋo jore kata logon tikinda ŋutu böböŋöji kega i kikölin kata ni parik nase na arabat kulo wörö ko wurö na jore murek nayit na kuga na 'borik i kikö ni 'ban

yoyŋesi' kune jore parik tiyanana ama ko aje ponda ina mindi naŋ di ti nan joo koo ko matat ni ti nan kwakwadi' ŋun an kölöki teri lo ko matat ni

kenda na ŋarakinda mede niyo na kega i diniki na gbiari lo kuga i gboke katani

kobgoŋ kulya ti kenda ŋutu bubulö bgoŋ i pirit na geleŋ a ŋutu bge ko koŋön i lilija na kulyan'bura ŋutu deden kulya na'but ko ŋutu deden kulya narok kega i bgoke kata ni

aa diŋitan jore nagon giti nan gboŋ ko löyöŋön 'boŋ ŋo lo jonda yi na löyöŋön na a gboŋ nagon ŋutu' gboŋ yi pirit na geleŋ ŋutu' jajambu 'bura ŋutu' totoyiŋakin ko nyarji

ko naŋ mede niyo na kon na i kukuju na kayuŋak ko ŋojik kase kega i loki na kulya ti kenda anyen ko 'bu'bulö wulunda kenda na a ŋo togeleŋ

kine banjajin nagon wate une kodo suluji kita kune ŋaŋarkinda parik kega ko ŋutu a tikinda tirikuet i tokitaju na ina gurusutöt

eee ŋutu' kaŋ ti gboke kulo si'da lo'but ko kule ŋutu'

kikö lo'but logologiti tokelani sa'yu na mugun lo a tiki na boŋgo yi piyoŋ kata a ina boŋgo sisiyani ina mugun na sasa'yu na

kinyo lo i nyesu daŋin musala i lor ni yi moju sai i waran na paran na a yi nyesi kinyo ko tiyaŋ na 'dok ayi nyesi kinyo daŋin musala

Mede niyaŋ na tiyanana meta ko ŋojik na wate kogboŋ kulya ti kenda na se na

kenda na a ŋarakinda nan parik kega i gagayerju na kinyö logongiti nan ko do nyonyo lo

piöŋ nagon 'ba tokela ko wini kune nyöbulö mata kogwon gboŋ ko kurutio kata yu 'boŋ a ilo kurutiyo tindi ŋutu yi moka na ayaan

anyen nan möju piyoŋ nagoŋgiti nake' miindi naŋ di ti nan minemi piyoŋ kune tomurek nayit na piyoŋ nake' kume miindi naŋ di ti nan tiki wini kata ni

berat na yuganda na gboŋ ko lemesi' musala geleŋ a loruwö murek loa lo paraŋ tomusala lo a lotor

nan titmba ŋiro liyo lo di a pujö bitamen logon a lo'but lo ko lepeŋ lo yeyesu koropo 'detilön nagon koropo köti ko lepeŋ lo nyenyesu ludueki ilo ŋiro 'n dendi pupujo bitammen loŋ lo'but